ممكن بسفينة فضاء بعيد عن الكوكب كلو بعيد عن التفاصيل الكائنات الحية وتفاصيل الحيه كلته تبتعد شويه تلتزم هدوء تاخذ مكان هادئ ترتاح بينو تبتعد عن الضجه والدني والعالمين والهوسه يعني ممكن القلعة حلوي بس سفينة فضاء افضل